حتجيب التيشيرت دا هو وتحط على حاجة مستوية، على طربيزه ولا حاجة اكده، وتجيب المكوة وتكويه شوية شوية لحد ما ينفرد خالص ويكون الفل الفل